Mobel kessel dow makegaji ɗi fawi, marke ngaji ƴogaji atawan milioji ciapantati. Milioji sapo e diɗɗi, <hesitation> goliraɗi ka milioji dietti jeenaye hen. So wonaa ɗum, ɗum woni martoŋaaji jahooji miliyonooji temeɗɗe ɗiɗi, teemedere en, fay teemeɗɗe tati ina woodi, ayi!